<hesitation> kada begawi <laughs> tapi lain itu jawabannya tapi <hesitation> gawian yang nyaman tu yang dasar kita tu kada pusang kita tu <hesitation> menjalani nya jua nyaman ibaratnya tu senang kaitu lah, amun gawian yang paling ulun <hesitation> anui tu rasanya kaya bedagang pina nya lah itu kan paling membantu banar apalagi jaman sekarang lo orang bedagang tu <hesitation> ibaratnya gampang apalagi ada kaya onlan kaitu itu lebih gampang pang kalo apa kalo beusaha bedagang tu dan pendapatannya jua banyak menurut ulun kak <hesitation> amun jar ulun itu selain bedagang tadi ada jua kaya misalnya harus sekolah dulu mulai dari ambil kuliah kah sukses tu kada mesti kuliah jua pang sebenarnya kaya bedagang tadi tu kan kada perlu anu jua kada- kada perlu sekolah tinggi- tinggi banar jua paling kaya umpat pelatihan tu ya kada papa ai jua tapi amun nya yang kaya handak jadi dosen jadi guru memang lewat kuliah dulu pang kebanyakan lo jadi pns tu jua ada tes nya kita harus begawi <hesitation> harus begawi jar harus apa harus belajar disiplin tekun keitu jua. <hesitation> kaya gawian laki ulun tu sebenarnya nyaman aja pang kaya senin sampai jumahat masuk, sabtu libur bagi ulun ya nyaman aja itu kada yang tertekan banar jua begawi itu. Habis tu apa yo <hesitation> amun bedagang online di rumah tadi tu nyamannya kaya apa yo lah mun orang- orang bedagang diluar betoko tu kan keluar rumah dulu amun dirumah kaya bemasak tapi ya <hesitation> kesulitannya tu paling bebasuh piring nya aja kali lah kaya uyuh nya tapi senang nya dapat duit itu tadi, kada- kada tapi ngalih jua kemana- mana paling kaya ada ojek online lo sekarang lebih terbantu jua kaitu.